Twege ichai ukutola amakasi, <noise> ute uwika musufurira, uvika pakikai, utola amajani usanganya, watola amajani ukachanganye, uvika pamoto, jikaj- jikajeule, jikajeule uvike isukari, uwesa uvonze kama isukari ji- ji- ji- jikolie au ndeti, amana ijiko nijikoliwa ukuwongelesya tena, kama jikolie ukwipula uvika mu- mu- musupa, ukavike musupa, <noise> vika pamesa, pamesa vulonda isikombe, ukalonda isikombe, mmimina musikombe mula, muvika panani, uanze ukunywa.